Iyaro sapi e sibawa bembeq e naulle missengngi iga puanna nasabaq akko eloq i manre akko eloq i minung akko eloq i tamaq kandanna puannapa pakedo i